Folo amy zato, roa-polo sy roan-jato, telo-polo sy telon-jato, efa-polo sy efa-jato, dimam-polo sy diman-jato, eñim-polo sy eñin-jato, fito-polo sy fiton-jato, valo-polo sy valon-jato, sivam-polo sy sivan-jato, zato sy arivo.